Giratal iʼlim hanal hisab shuqul muhim jiddan finshan hu bi wassi mukhal walad wa biʼellima kan walad el; ellamoda, gide shaqayil akharat da bilga hayinat finsahn ke da walad kan min sakayir gamma beya da gide kan kubur kula ma bilga le ya gasi wa bi saʼida fi ma difat asshaqalil gaid bigiriyan fil madarasa da bilga.